أني بفضل كون مؤلف مشهور أو خليني احكي عن حالي بفضل كون طبيب أو عالم مشهور، لكن <hesitation> ما- ما يعجبني الجو التمثيل و، أنا وايد أحب العلم و اقدر العلماء. <hesitation> الشغلات الثانية فهية التمثيل، الكتابة، هاي الشغلات لا، لا ما تستهويني.